اعتقد اذا للمريخ اخذ ويايه فلاح واخذ ويايه مهندس واخذ ويايه دكتور واخذ ويايه واحد يفتهم بالفضاء ههه واخذ ويايه واحد بايولوجي يعني حسب تفكيري حاليا